الأشياء التي تحتاجها: إبرة خياطة، خيط بنفس لون الجميص، مجص صغير، زر بديل، وإبرة كبيرة، الخطوات: استخدم الإبرة الكبيرة أو مقص صغير عشان تفك الخيطان إللي ماسكه للزر القديم، إذا كان الزر الجديد أكبر من الفتحة القديمة استخدم الإبرة الكبيرة عشان توسع الفتحة شوي، خذ الخيط الطويل وأدخله في الإبرة وخلي طوله مناسب، عشان تسبت الخيط اربط عقدة صغيرة في طرف الخيط.